Sawtkoriya, e ɗo mari finatawaaji, bana vibrande K-pop, bana tradisional hamboko a taya, bana fijojiƴiw Traditional hamburgh attire, fijo waɗugo kimji